Nakke punn bajua anu iya onde-onde nu bahang niperlukanga njo pertama rikuang berasa pulu, nampa <hesitation> kaluku, ere, na golla eja, batena injo rihaju dicampuru asei injo anua pare pulua nicampuru loro naung ere tasikidi iyana tara lolo injo anua <hesitation> adonanga, maing injo ni allemi di gulu-gulu nisare tangana golla eja, ripappalluangmi naik ere haggengna rere nampa ripanaung injo onde-ondea, jari punna lampa-lampa monangmi injo ceritana onde-ondea, ri pahua mi rialle ri papparukkangmo kaluku nampa ri taburimi injo naik, nampa injo punna bajuki kanre didi iya ri bissa haji-haji loro injo berasa iya, nampa ammoakki naik ere ri pammaja, ripakahambangi rolo injo erea ri parere, jadi punna rere injo ripanaungmi berasa nu manga ri, ribissai haji nipasi campurumi i kunyi, na cella todo sikidi nah punna, punna lampa-lampa marami injo erena ripanaungmi i santanna, kan punna kanre didi intu iya nu disare santan, punna areng-areng bahasa indonesiana iya nasi kuning. Rie to injo pole sibuangang dumpi nu makea kaluku <hesitation> anu dumpi dadara, injo kalukua ia ni alle ni campuru anu golla eja, digaru naik ri pammaja a, jadi punna misal a dada-dadaraki tassikidi nisare to mi injo tangana anua dadara iya karake, karake to isse injo bahasa konjona iya do, injo adonanna dadarayya punna bajuki biasana taua nulle to napawarna-warna lohe to injo buanganna, biasa nu kuittea iya warna anu apasseng injo <hesitation> ping-pinga injo do, rie to injo biasa didi, tapi nu paling nie parakki ku ittea iya na nakke to punna bajua nu warna anu ji i warna moncongji.